כּנְצַנּ בְּלִי נְקַדֶּר נְמְשִי מַסַּפַּה מְזִיּאַנָה פַּנְהַאר וַחְד, אִיָּא קָאן גָּאט צּוּרוּף זוּיִנָה וּמַאְשִי סְחוּון הָאַל זַבַּא, גַּלְבַּאן מַסַּפַּה בֵּין חָמְשְטַאש עֶשְרִין קִילּוּמֶטר כְּתוֹכּוּן מְעַקּוּלָה וּמُمْכֵּן נוֹשֵלְהָא וַאַנַּא מְרְתַּח, וּלָקִין אִלָּא קְנְת מְתַחַמֵּס וְעַנְדִי טַאקַּה נְקַדֶּר נוֹשֵל חַתַּא חָמְשָה וְעֶשְרִין קִילּוּמֶטר, הַדָּא שְׁיִיַּא כִּיַּעְגֵּבְנִי בְּזַבַּא פַּחְס כּּנְחֵס בְּרַאסִי דְרְת אִינְגָאז וְאִקְתַשְפ בְּלָאיִס גְ'דִידָה.